Mila torohevitra avy aminao aho momban'ny zava-dehibe iray aho nohon'ny fananako olana satria tena mafy amiko le izy ary mila vahaolana maika dia maika avy aminao aho, fantatro mantsy fa ianao ihany no afaka mamaha an'izany.